نه، په حقیقي نړۍ کې یوه بشپړه ټولنه د ترلاسه کولو وړ نه ده. پداسې حال کې چې د یوې خیالي ټولنې مفهوم، چې نیمګړتیاوې یا نیمګړتیاوې نلري، د بحث او جذابیت موضوع وه، د انسانانو او ټولنیزو جوړښتونو ذاتي نیمګړتیاوې او نیمګړتیاوې د داسې حالت ترلاسه کول ناممکن کوي.